La punta di lu cirinu havi na sustanza chi si stricata nta na superfici trippusa pigghia svampa, eccu risoltu lu misteru. na vota si ussavanu assai li cirina, pi usi casalinghi, p'addumari li sicaretti, ora nveci è tuttu diversu. Tutti sti strocchiuli addivintaru elettrichi ma sunnu sempri utili nta qualsiasi cugnintura. Iu nun ni usu mai e quasi mai n'haiu usatu.